<hesitation> Karazagna lafarinina misy ndraika: misy lafarinina Egypte a, de misy ny lafarinina malagasy. De a izy io arakarak'le arakarak'le fangaron'le raha ataon-tegna aminanjy a no m- mampiova ananjy, zao hoe Egypte de <hesitation> resaka ohatra hoe resaka patipaty zao amborigna amin'igny fa ohatra hoe lafarinina malagasy a de le resaka mofomofo.